أفضل زر إيقاف الزمن بحيس نعمل كل حاجة فيها كل حاجة نبي نحققها، ونعرف ونعمل كل حاجة بحيس إنه نوقف زمني على كل حاجة نعم- نعملها وبعدين بنولي نرجع الزمن مرة أخ- مرة تانية تكون أعمل تكون كل اللي نفسي فيه الأول.